Teno uma tugõvilõ jalulõ saavaq känguruq häste kibõhõhe <hesitation> oholt iist ärq hüpädäq ja samal aol ka vasta võidõldaq, selle et nä saavaq hüpädäq ja jalaga virotaq egäsugutsõlõ oholõ.